أفضل اروح أشوف فيلم لروحي لأنة السينما ما الها داعى أكون مع أحد بس أجعد وأستمتع بالقصة وبتركيز بالعكس مرات يكون أحلي ما لما أكون بروحى لأنه هقدر أركزوأعيش اللحظه بدون اى مجاطعة أما الغدا أحس انة له طابع أجتماعى أكثر وأحب أشارك الوجبات مع ناس واجعد نتشارك ونتونس فما أحب فكرة الغدا بروحي الا أذا كنت مضطر